عشان تخبز كعكة بسيطة أول شيء سخن الفرن على مئة وثمانون درجة في وعاء أخلط كوبين دقيق مع ملعقة بيكنج بودر ورشة ملح ، بعدين إخفق كوب سكر مع نص كوب زبدة مذابة، أضيف ثلاث بيضاتأوفانيليا وكوب حليب أضف <hesitation> خليط الدقيق بالتدريج وخليطهم زين صب الخليط في قالب مدهون، وأدخله الفرن خم-من ثلاثون لخمسة وثلاثون دقيقة، لما تطلع خليها تبرد شوية وبذلك تكون جاهزة.